اكتر حاجة رومانسية شفتها قبل كده كنت فرح والعريس كان يعزف لعروسته واغنية خاصة هو اللي عاملها وهو اللي ملحنها وهو اللي مختار الكلمات ف دي كانت حاجة صراحة رومانسية يعني غير مألوفة يعني على العادة الناس مش بتعمل كده يعني فديه كانت حاجة جميلة خالص.